<noise> ni ñenindojlonchi nduxi ye na xi'yo kaaso nde la nono ka li kane'ñuso, a jnu ni kindojlo ka te kaniniso.